A Tailandy any e da ahità toetr'andro trôpikaly mbô miaraky e amin'ny mousson koa io. Izay mousson io da mitondra oram-be lafa fahavaratsy iny ny andro.